Managna kiraro efatra zaho a: <hesitation> tenisy a, misy akeo amin'ny roy, de managna talon araika ao a, de manana kapa freza, de arakaraky <hesitation> toerana andianako zany no mampiovaova agnanjy oe tenisy andôkô niany na freza andôkô niany.